Aboa nsuro no paa yɛ wɔ. Ɛfiri sɛ wɔ yɛ aboa bi a, ɔsiane sɛ berɛ biaa no ɛda fam ne ɔyɛ aboa ɔsiesie nti no. Sɛ wɔɔkɔ ne wamma w'ani amma wo ho so a, wotia no pɛ ɔbɛka wo. Wotia no a ɔbɛka. Ɔbɛka wo ne ayɛ ne ho sɛ, ɔɔgye ne ho afiri haw no a ato no mu. <hesitation> Ne wɔ nso sɛnea yɛnyinaa bɛnim no bɛano wɔ borɔ. Nti borɔ no nya kɔ wo mu pɛ ne kyerɛ sɛ ɔɔkɔ akɔku woaa no no. Sɛ woanyɛ ntɛm ampɛ aduro bi amfa anyɛ so. Anaa woannya aduro bi annom a, wobɛhu sɛ na aaku wo afiri afasaase yi so. Nti neɛ ɛma nsuro wɔ paa no no. Nti sɛ nnam baabi koraa ne nhu wɔ wɔ hɔ a, ɛyɛ a me ntaa mfa hɔ bio. Ɛfiri sɛ baaka ama yɛate sɛ, wɔ bi wɔ hɔ a bɛnhu no mprenu. <noise> Nti anhwɛ ne wokɔhu no mprenu a ne akɔka wo aku wo.